Mi jodan nder ngesa mai mi nyama bikkoi ledda je mi yidi pat. Ngesa beldum jodugo ngam don hendu ko hedi toi do vifa goddo. Ngam mai mi jodan ha nder mai mi supta bikkoi ledde mi yara.